Basilé baan irégmé nicaméné baan bo busum mé ésiil, bo boomé ékaldu; ékaldu in nicaméén caméén yo memeek baan ésunsum ésiil.